Kumaisha iyi siku bhasinga bha haha bhatete furaha lakini nseko kira muntu kwa huda wa chore injano, ijetete kurakijachi nanchi kwa sababu bharomba likononongo vijijajimwari lakini ijokotetokorore mbasa kwa sababu shamuntu adi avaroka na muishe yeni kuovwaroka na amaani. Moto fuma kibudi hero sivwo na haegovwe wasakero omare na vantu vywe kuranga, japokuwa siku izi nizamu ya venye ni njuri sana bhantu sivye kusini kieshimu sana tuhu. Era harakare kojakoteteeshimu sana. Bhasinga bha haha jii bhasina maadili kijii kijioore tuku, lakini maadili eharero mere jae boa sana. Na kwana janga abhantu bhashuke linakura nyuma wanange ara maisha ya haraka nijindiija nadevatange nabobonhe vedomu kwasababu bhasindo bha siku iji bhasina maisha me- mu- maadili yalemurie sako ya etanga onomusigana unonu olo tuhu, bhasinga bhareko okotizire emuswana.